<hesitation> alanam kaloma iali alanam harus tati sua, sua kangkong amte lahulan latumis karoro karoro latumiste enak enak <hesitation> ialin baru tati sambal kalo sambal am ualisambalam mustitatini papinyo amoi <hesitation> jadi musti harus teitaiei ialiam enak enak nahun sali irasan irasa lalan jadi sua siam suar kangkong suar kangkong amsiamnam penting untuk pitaialin tati aulanam, jadi tumisin tatisambalam baru niali jadi alan sian auhoi alan siam alan san amiahuoinam mustisoa putunimatolu baru bisa abis sam auhinoi hianoi nau pondok em sakarang tam au alanam kan huloninamkan pilaikoine husatu utunima sansasori jadi kalo itai itaiaranam itaharusti. Mutoi tinam cupacupaluakate jadi amoia harus si laalipupurina lean rotun alamanimi jadi amei amoiham tutumusti kilukilu nima kilulomi supaya husanijamin itahoiluma alanam auhuoine hulahajidaeng nam jadi suaem auhoi ruoi mas mas lapulalahain suaem, jadi kalo itamai sanan iloiloilelaki anuma bisa koa sukarnasiulapula lumorin lai itautun nesiu alanam matapasiam auhonin loi loi lahaji daeng nam